प्यार, प्रेम, माया, इश्क इहे नामसे जनाइये यी। आ हमनिके जीवनमे केक्रा नचाहैये । सब जनाके मन परैये । सब जना कहैये की हम्रा प्यार करो आदमी सब, हम्रा माया करो, हमनिके कुछों करू चाहे नकरु सब जना हम्राके मन पराई, इहे सब चहैये। जैसेकी हमनिके घर परिवार होगेल त हमनिके केतनो गलती करू चाही नकरु, केतनो निमन काम करू नकरु ओनिके अन्तिममे हमनिके <hesitation> प्यार करैये। आ प्यारके लागि कुछो नमगैये खाली ओहि कहै की तोनिके अपन जिन्दगीमे निमन बन्जो, कुछो बर्का आदमी बन्जो, पैसा कमाले, इज्जत कमाले, खाली इहे बात सब कहैये । ओकर बदलामे ओनिके कुछो न मगैये। त हमनियोके फर्ज बाटेकी ओकनीके लागि हमे निमनसे पढु, बर्का काम, बर्का आदमी बनु, पैसा कमाऊ आ ओनिके खुशी दु त इहे बाटे। अब प्यारके लागि त हमनीके मिहीनेत करेके परी काहेसे प्यारो ओसन्के न मिलैयै। अब जैसेकी हमनिके निमन काम करम त अदमीसब हमनिके इज्जत दी, प्यार करी, त इहे सब बात बाटे। त उहे अब प्यारोके लागि हमनिके मिहीनेत करेके परी अभीके यी अभीके संसारमे असन्के नमिलैयै बिना अथि कामके। हमनिके निमनसे काम करम त दोसर जना प्यार करैये, निमनसे काम नकरम त केहु प्यार नकरी।